في الصباح نشرب قهوا ناكل كرواسو ناكل ياغورت ناكل غلا، لازم حاجات تقوي تخليك بطاقه كامله في النهار كامل و معناها يبدا طعمتهم باهيين منبعد نزيدو عصير نزيدو عبى نزيد حاجات هاكا تاع تقويك و تعطيك هاكا شويا نشاط.